Fomba fanadiovagna, <noise> ôhatra tapis misy tasy, tapis maloto re, de malaka eponza antegna e,to de lemigna ragno i eponza igny de rokorokotigna alôha, de angàlagna ranon-tsavony hely koà aharo rokorokotigna amin’izy i, ôhatra mbôla tsy afaka amin’igny de mbola avàrigny agnaty ragno malô, <hesitation> malômalô i eponzy i, de izy aminje regny rokotigna amizay alàgna, de afaky igny aminje de firagna, ambesagny izy megna kanrahanjegny fô fanadiovagna azy.